Sɛ meyɛ sene twanyi na obiara nyim me na minnyi sika a, munnhu mfaso biara a ͻwͻ do. Ntsi sɛ mebɛyɛ ͻkyerɛwfo bi na mo ho atͻ me a, anaa meenya moho yie a, ͻno mebɛpɛ akyɛn dɛ nkorͻfo bohum. Nkorͻfo hum a ͻmmfa sika mberɛ me, mo wͻ me sika na meenya moho a, adze biara mepɛ dɛ meyɛ biara mutum meyɛ na m'asetsena so kͻ yie ma me, dɛm ntsi mebɛpɛ dɛ mebɛyɛ ͻkyerɛwfo a moho tͻ me anaa meenya sika.